Ami umute uru bho <laughs> oniin nami amar zina bho po oniin ami ake mokiom ami, tugh kua, ana aniin aar onon ooy usighe gha ana amiin oghudu ani ure yogh gha, ooy ava zina mukpaar ube gha, akiom zani mi pe leva tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu ami uru ugbebh mooy, ami uru ugbebh mooy uleeny emu avo olo ami uke, mu uru uku mamarugh otu, se ami taki ta sosi okona ni oyiin odi okpo bho oniin ami akiom zami ta sosi bho obo bho naghogho, nagba monu ekpete tenaam bho oru asi bho, pa deghe akol kua tugh kua esi olo amiin aghol kua esi opo bho ibaghami odi tugmunnoen avo onura ughi gha tesi olo ibaghami zami to tu te naan bho miin umina ughi ana olom odi, olom nani oyiin nanogho moyiin moghiilan if olom bho naporu. Pana ani bho po tol birim mari si obho ami namiin ikpari dien olom onu ma oh, ezo bho oniin onum bho na nonom zina bho inegho dio lakus ana ughol agho ane ta poru ana, odi olobhir oony, maar io olobhir oony edie obo bhir oony amadie olobhir oony pane ta ten, se abam ten ani nolom oyiin mabele maen oyiin, oyiin na bhoru poyiin odeny, oyiin na adeng, poyiin obhoru, naru molo izal bhe te tol eporu pi ilom ilo te egi po obho odi kua, ana namiin akol akol, ah obheripeer nobherepier ni seghe ne ki oh, po lom aghol ilom ipa bho neseghe me ki bho poyiin azuruna meghoony anogho moyiin omo ibha bho po okpo lo ani ami adeghe anogho ma mem ami odi mibam adeghe gha anogho zani ma mem obho ami odi mibam bho, ami uru ughebh mooy <hesitation> olobhir oony tamiin edaba onuma kedio tomina otuan ineghe dio, so omo ipo bha ineghe dio.